माणिस आपल्या जीवितांत वेग वेगळे अनुभव घेतात। हे अनुभव सदांच एक याद जाऊन ताचे संगटक असता। आमकाम भुर्गेआपण्णर कोण्ने वैत्त आणि कोण्ने बोरें केले। त्या पोरमोंणें आमी ताचेर भवर्त डोवोरला एकत्तां क्हेलोप। आमकाम एकवोट्ट क्सो दोर्चो हाचो सदांच उगदस कर्ता। जी खुषाल्काई आमी आमच्या इष्टतम आणि घोरचेंम बरोबर। बोगलें ति सदांच आमच्या यादिनी जीवि ऊर्ता आणि आमकाम। आज मेरेंन खुषाल करता हेओ बोरेंओ वॊ वैत्त यादि। आमच्या जीविताक आणि सॊभावक आकार दिता।